मनुहए भल्पुअ पिअ खय्द वितुरत् होल् जोल्पन्। जोल्पन्, जोल्पन, जोल्पन् बेबिन सौलर नेमित, नेमित कोरि जोल्पन् तोय कोर। भर सौल्, जोह सौल् इतेदि दर नेमित। अरो बिखेक् कोइ जोल्पन् होद मिथ जतेओ वस्तु दि ब <hesitation> गुर्, सेनि, दोइ, इतेदि। इतेदि लोगत् तोय कोरि <hesitation> जोल्पन्। जोल्पन् खुअ खब परि। अरो जोल्पन् हुअतु बेलेग्। अरो ए जोल्पन होहयत्, <hesitation> जोल्पन् भुकोर् <hesitation> पोस्तोर् पोरिमने <hesitation> कमबो परि। अरो जोल्पन् <hesitation> सहिस्तकोर् होय् खय्द। अरो बेसि खले, जिकोन् खय्द हो अधिक् खुअ तो बेह। <hesitation> अरो लोगते मिथ तो होकोलु भल्पय्। अरो किन्त नेमोख्य, मिथ बेसि खुअ तो भल्न। अरो नेमोख्य तो खुअ तो नितन् तो पुजन्। करन् अकोल् मिथ खले देहर् <hesitation> अह्सहिस्तकोर् पोरिबेकर्, अह्सहिस्तकोर् <hesitation> कोरितो लिब परे।